כאנפهم בּלי אלנום מומכן יכּון סעיב פבּעד אלליילי, חאוול תחאפז על נום ו אסתיקאז מנטזם כל יום, אפילו פאלוויקאנד, קבל מא תמשי תנעס בּעד עלא אלטלפון ואלטלבז, ג׳רב תמארס תמרין אלתנפס או אלאסתרכא, תقدر תגרב תשׁרב שאי עשאב מחדיא בחאל אלבאבון ג׳, אבל בלא קאפאין, ואִלה אסתמר אלמשקל מא מומכן תהמל אלמושאוא, ח׳אסך תסתשיר מע טבּיב.